بكل تأكيد عالم خا- خالي من ال- الجرائم, على خاطر الجرائم ياسر كتروا ياسرب- بشع معناها, الكوارث الطبيعيا, ياهر يقلقوا الكل, أما هذيكا فالآخر قدرة الإله, العلي االعظيم, لذلك هوا, قدرته, وهو يعرف, سبحان الله, وقتيش لازم يصيروا كوارث طبيعيا أو لا, بالنسبا للجرائم هوما خطر ياسر قبل كل شيء عبد مع عبد, يبدا خايف على روحه, لا يقتله لا تصيرله شي حاجا.